Ɗum nee faa ñiiri ñaamee ni defee. Ɗun woni ko tawetee golle muuɗun kaa. So wanaa ɗun banngal ñiiri kaa, mi yiyaayi goɗɗun. <hesitation> Faamu an e anndal an min kaa ɗun yaari. <noise>